אִילַא תִקַּע עַנִי לִאִינְתֶרְנַאט, אֻוַּל חַאגָה קִאנְדִירְהָא הִיּ נַטְפִי וְנִשְעַל רוֹגֶ'ר, קִנְסְתַנַא שְוִיַּה אִילַא מַחְדֶמְתִּיש, קִנְתַ'אכֵּד מַלְקַאבְלִיַאט שְו רַאקְבִין מְזְיָאן, מֻמְקִין נִשּוּف אִילַא קַאן שִי מֻשְכִיל עָאם עַנְד לִמְזוּד דִיַּל אִל-חִ'דְמָה, וְאַחִיר חַל הִיּ نַעְיְטְלְהֻם בַּאש יִعַמְרוּ.